Bueno caney caman sanapien neawal clas de gumi suelt sol cut teacol tndiuck paposoltchiert sanapient neawal <noise> tipo de hulu lo que acoltindiec acool, acool tiel yel jum, acol tiel yesh acool tiel yel este, este acol tiel yel jum, acol tiel yel anow este nadam ballena, tiel yel acowl, tieley alok vivido neawal acol este delfin, acol mas olo olocasti tipo de aguja caltieldiuc, gumisoid cutl teacolt tndiuc nawal atamasloc ndiec de denyec apue acolt tawal por es aslog miawan guey nadaa acolt nada shuck coca lanlacot teacolt. Asoc anoc cumero anoc coit nadam pero coit quien shi shi meeal conpas admidir mun mi cuerpo at me dido mbey time anoc met metro mi cuerpo de sapa atombey anoc metro mi cuerpo de nadam gumagier guiñe modo este amowbeste admodo koit totoquiet ambay woy atnadam gliesh, nada gliesh aguiasop ballena, aguey asow, aguey minut hombealleats tiyes, diujum tawan telew wakal neaw un tipo de ague aquiliw tindiuk, antes de pooh vin, pooh pague mero ombeayeats y vin pues aguey, aguey masalap declarado por viña cualquier lew tawan por eso nawalt clase de especie cotie ndk cotiu ndk alaqui ndk, gome woshied guey teal liu kuiulu baquiliw.